تمام خليني اجول تسعة ثلاثة وعشرين خمسين سبعة وسبعين اربعة عشر واحد وثلاثين ثمانية وستين اربعة واربعين تسعة و ثمانين وخمسة